No ku õhuniiskus um väega suur, ma ei kujodaq ette, määnegi tossusann, sis või eelektriga tullaq hätä ja hindäl um kah halv ollaq sääl seeh. Et ei olõq sust sis määnestki söögitegijät, ku sääl nii suur niiskus um, et õkva vett satas, undsõnõ kõik um.